Ihá xatuná ñuu nu xakú nrakui nó'o ihó yukú, ihó nguindé ña xakunanió vani kuñú kudani kidá mal ñaxi xiná tuku kuindé yukú yuku xakani o kueno este <hesitation> cool jan xa takanguanró iin kidi lú xhikantitó xakana caldito caldo yuku xaá kanuyá'a.